Los tassis los tengu aparejaus con una ciá con tol bullieru i con munchu tráficu. Las i los tassistas son genti que tié carreti pa palral un güen ratu, enque comu con tó, avé-lus aí-lus que no palran quasique ná, enque la huerça de tos ellus i ellas sonin genti trebajaora i de crassi obrera.